'Doror' 'we-eh :due', 'doror' 'we 'sororn, 'doror' 'we taan, 'doror' 'we nyieh 'doror' 'we :mm', 'doror' 'we :meheh'lo:, 'doror' 'we :meheh' 'sorn, me-: no nyorsoa-a' 'we-eh :due'